Me bən sʊwe mo gəra a bɨr dən dɨrɨ mo Bauchii yən, n'gəra gai, n'dəbbi <noise> n'labbə jɨtɨ kwu a jɨr təssʊ kən di nən me, n'yɨggi nəngnga kantəttə kətəlei a gai, n'mwarməu a gai, kən nuii ləmmang ka chiim a gaiyəng, jiiya dəg kən sʊwe mo kən nuii ləmmang ka chiim a gaiyəng bəra rə wʊllai? wʊ nən chii kwangngi ka tai kani təssu, a nʊngngi bə bwiran, a nʊngugi kwewi, a dəbbi da mən yʊwiya a fur da gəni, gaiwʊ kaitə nən chii wi, nəm bam bə nən kakin a mura kai liyəm, me bən jəgga mo me jiiya bii, ka məmmiya bwiyan jiiyu, me rə jii me bə nəngngai məni, me rə jii bən chəllai ki me bən nyai, kən nuii ləmmang ka gaigəng. Nəb bə nən bəngga kwangngəm n'nəb bə farə nəbbəm. Bəngge kənən chii bwi ləmmang, nən ban hanjiim, a mura kantə tən nəngngai, kən nya kəgang kagəm dən dang dən dang, rə bə bardom rə bə chʊwʊm, kən nya kagəm, n'kagəm chiirəm ba miyəm, me rə gujii wʊlgabəi kwangngi, nən gune ki nən yowu kwang, kogən wunɨ ji, ki nən nəngnga kwang, a kullo kanti ma, nən mʊrga dutə ki kənəu nəngugo jiiya daʊtən wi a kak ka nənəngngi, bəngge mən farə bəm kagəm, kuma gai a chii da gʊn nya kergan wi bəngən lii faʊtang a gai rakwa nai.